Uhúra bâa bógaa tti marandi nyo we, bari baasiimi biñaŋ bindaŋ ma nsaanti. Biyaa ndi birogod hal ma, hal ma nyaa suŋi bdiindi bdúba, a hódi. Bdiini bdúba hal ma nga a hódi, guge wee wi binɓabi, binan yaa bwom suufi fleele. Suufi ŧeeli fembe, a maafi hal ma mgíyi, han flee ma bdiindi bembe han sówa. Binan biyaanti hal ma a gugu ma. Habe ño ngi yo siim bdemtir ma ngi biñaŋ bindaŋ ma. Iyoo, be jóondi ngi bii waabo bo, ndi birogodna mo, blúŧi biyaantina, foole unto gdagí, waati wolo fana, hana a brogdi mmindi ma, bjaa ma ŋóodim bo mmindi ma. Ugi yaa flóoguŋ fndúba a ɓaale, a hódi, han flóoguŋ ma sów mo, unan bitoo mo udangate. Bari waabo biñaŋ ma ŋóodu, ndi flee ma birogodnan, buŧin mñaani ma biyaantina, fleen habal ma flee fu undangate, saanti ma nan sów.